To taka muka kani har abada njima mahu domin kullin fiya tɨna ɨna nji ai ɗe sall mazirau ai mi ɗɨnkaza mi ɗɨnkaza mi ɗɨnkaza domin hatukafa alheri dɨma ndi na duniyau har abuɗa ghɨnsɨ fata ɗɨnsu katsɨ katsɨkana kani to saboda haka harmi sa mai ɨna kɨrɗɨka miya tanaya wi lokaci moyu ba mida ta naya wi lokaci moyu ba mida hutu ba piyatɨ irin nakau. ba ghɨnsɨ ka zuwahu fida rayi <noise> yauwa ndyam fa kiya naka nauyi bafiye yarda ɨna ghɨnsɨ fiya ɗɨma ɗɨmau, domin mi yarda miya ɗɨma ɗɨmau haka kuma yarda ɨna ghɨnsɨ fiya ɗɨma ɗɨmaka to a kamata fa ɗɨma katsɨ katsɨ to hamba zai jika midata naya, conakɨn ko tan gan ikɨkɨn mɨn ba can na pada ama <noise> e- mɨnma wi lokaci bamɨnda sawa sawawu. mɨmma wi lokaciyu ama du naka tɨrkani karita dɨ <noise> busɨ ba sall gyaɓiya duk naka tɨrka karigata dɨ busɨ. har du- nduwa miya fara kɨrɗɨ suwa domin mɨnata naya kaga komeki miya ta rufe rufayau kwapa hamba du wi ma kwau ama ka ɗɨnga du naka tɨr bɨtaka to miya rufe komeki sede hamba wi ma kwau wan ɨna-ɨna-ɨna tira sɨba shara'a. Ɨna tlɨn sɨba kwabal irin nima ɨna sɨba ndi tsatlɨn wiham kwafaratlɨn kaga dole dɨ batlɨn ayi to haka malvu gan wanka kani dole wiham kwafurmɨtsatlɨnka dole dɨ batlɨne dona a ɗaɗɨma wankwa. a dole dɨ bayaya to kaga ama kuma ndyam ɨna wankani sawakɨ tama jikani ji naka lokacika ata fara hiyaza ba hiyaza karsheyaza. <noise> sannan har muku mada bi ɗɨnga suwa a sall. to fiya ɗaha piyatɨ kaman miyau moyu domin kaga kan nda weneki tiya buwusɨ a kabɨ ma mbanya a- a fiya hamba ghamakɨ tahu ko babɨr tahu ko mota tahu ndyam dai niwiya ghama duwakɨ <noise> ndyam saboda dɨkaya daɗi sawakɨ ma miye sawau to saboda haka mɨn mɨna ta naya ndyam ɗe a- naka <hesitation> naka layi kani wiya sawakɨ moyi dɨ kamata mi mi dɨ kaya daɗi wan vare ta naka lokaci kau, nɨna <hesitation> gashinan dai ai ka ga kɨrɗɨ ji ɗe ɨna mai, to ama saboda taimako na ghɨnsɨ <noise> tɨja kutɨ kani kaga hardɨ zirema hama ɗaha kutɨkau fada naya wankwa bozaka fiya sa wahala to wahala ma ɗahu ai mi gharaho nima ɗɨnga ndu a baya kaitɨ su dɨkayakɨ daɗi. Fata sama kaitu fama mara wihamu conakɨ mi ɗima tleɗa shina kani ba- ba tleɗa zuu geyi ba tleɗa zuwai geyi to a- fata tleɗimau fiya mara ma kaga hama mara wihamu to hamba zai jika kaga ka zara sall ka ha bahu za sall saboda fiya ta dona wiham a tɨra ghɨnsɨ. To hamba zai jika mi ma a wi lokaci ko tanga sall gyarya. a papɨra ni mbɨrgwagwo ni ghɨrɨwi ni lakumiyayau <noise> to ama girma naza a baima na a sall gyaɓiyau girma naza baimau domin takaka kani njiya boza barbabaɗɨ sɨno tir dɨrɓitim mi papɨra ni mbɨrgwagwo nima ɨna-ɨna ghɨrɨwi mi rarɨma ni tliwi nama, ama girna naza a baima ta ta ciɓu domin ta ta ciɓi ka bayan wiham sɨba fiye ɗɨmau ha ta ɗɨnsu ndi gaskewatɨ ka to <hesitation> to falala naza rara ta gyarya ma mida rɨma tliwi, to saboda haka mɨn mɨna ta naya ɗikaka to sedai mi gode ghɨnsɨ.ɨna irin taka mukuka ka marahu fada rayika to dɨma karamin arzikiyu mi atɨrama har kamarafa a- irin vare ta kaka dɨ karamin arzikiyu hamba zai jika ndyam.